Ah physiquement, zavamaniry tsy maharegny marary, fa raha ôhatra izy koa aratina ndraiky fiantraikan'izy igny mipaka amintsika olombelona fa tsy amin'ny zavamaniry, zay.